Maq, nigu ti kõik joba tiiätiq, olõ Mehiläse Merle. Teno minolõ om siin maailmah nii pall'o häid säädüisi. Nütüses, et ku sul om kipõ, ei toheq sa juuskõq, vaid piät keksmä.